भाषाऊँ ग नौ जू मेता पता छीन हिन्दी, अंग्रेज़ी, स्पैनिश, फ़्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, जापानी, कोर्याई, पुर्तगाली, अरबी, रूसी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू।